Ät nta't sunpa untzamä y ta't sunpa ja'ku't untzajmatyäju, por que cuandotä a algo nä ntzamu aj ntzampatä pero ntzampatä pero nta wiyuksye y jejtzye nta oye por que ka tä untzampa avece eyapä myuspa y myajnhapyatä mal, ntatä myajnhapya nada wäpä.